नाली, नाली में कचरों एक्टो हो जावे, या उमें पाणी एक्टो हो जावे बेवे नि। <noise> जिसे गली में पानी भरा जावे जिसे उमें पन्निया, थैलियां, एक्टी हो जावे। जिसे मच्छर पैदा हो जावे ओर उन माछरा से आफ़न ये घणों नुकसान है। क्यूंकि अगर वे मच्छर आपन ये काट लेवे तो आपन बीमार हो जावा। बीमार होवा जिसे बढ़िया तो उन नालियां ने साफ राखा। नालियाने आफ़न फावड़ा को सहायता से साफ कर सका। अगर आपन <noise> नालियां ने साफ रखांगा तो आपने स्वास्थ्य साव रेगो। ओर तगड़ा से फे कियाओ। <noise>